बिजली के उपकरण का मुख्य उद्देश्य, मनुष्य के जीवन कामन ने जल्दी और, संवलियत से कारण में आकार हो गए। घर में बिजली के उपकरण जैसे पंखा, बाल प्रेस, कूलर, रसोई में मिक्सचर ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रोवेव जैसे ओवन में काम तेरी शीत आसान बना देता है। और खाना और ऑफिस। में उपकरण मशीन, चलाए कम निपटज, और सटीक बनावे। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे उपकरण, ज्ञान और संसार में नई दिशा देवे हैं। और मनोरंजन के क्षेत्र में भी बिजली के उपकरण जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल मानस ने रात का कम करें । मिलाकर बिजली के उपकरण, जीवन में आधुनिक लार्ड, और हम देख बनाए।